Ën dus pi san sensa sacrifichene ël güst pös felu e pöi dopu <hesitation> ad ezempi gavu, bütu pa tantu süchèr o se no ad ezempi se fun ën dus a la ciculada a i na bütu dë menu dë lon ch'a dizu e dizuma che sercu dë bütela a post parei